Donnugol mobel kaa ɓuri moto sabi mobel jooni colle heɓataa ma, naange tappataama sanne. So kammo ruynii du, aɗa waawi yaltude. Mobel ɓuri alkadara illa fay e moto. <laughs> Motoo ne ñende a nabbii ɗun jonka… Jonkaa nokku to ngonɗaa fu no worri tan. Fay ndeenaagu kaa, mobel ɓuri.